<noise> <hesitation> A nteyu yuka, bueno tu'un kasa konte ve'esa e, bueno pla, ko'o nteyu yuka vitna chi, vino ja, ja ku maa nteyu ka ja sa, ñuusa ya'a a ku taka lado chi ntuja, ntuja, ntuja, kuu, kuu a ma ñusa, kaja ntuja en ngu chi ka ne vasa in tradición in tradición ku in, ku in, in nasa kaasa costumbre a na'a o ntoja yua chi kuu kanta kua tavi itu ja tavi itu, tavi, tavi ñu'u te ku kajasa in viko, viko o ja viko comunidad o com, ma ni ka joosa ve'e massa kaosa ve'e masa kintaka familia kia ko taka familia kia ko taka nayivi a ja jikaasa nayiivi familia kia ko taka nayivi a ja jikasa nyiivi familia e yukachi kantoga te kanta kanteyuu chi in ko'o yuga te ñuu mae, nu'u kuñu, nu'u, nu'u nteyu, nteyu yua te, nteyu u'uvua ka'asa te yuga kua'a yua kanta yua te staa te jasuka yuka jan te yu yu yua chi kua'a kisi este kuyoko ye ntuyu yua, yua nani yua kua kani jia suka ku ñivii sa kaajani tu'u sua ku.